Alo primeru calienta un pucheru con una poca d'azeiti i retrai cebolla, cenoria i apiu picaus. Endispués ai que añidil el augua o el caldu, una poca de sal, i verdolaga, un ponel, patatas o calabacín; endispués tenemus de cozinal a meya lumbri por quinzi o venti menutus, hata la verdolaga estal tierna, preva la sal y ya está. Ave, no querivas una cosa cenzilla, pos velaí-la! Qué pelillera, mairi!